Lava kwaɓana kwaɓana nda ɓulandu tsino ki ayardaga ka ndikina koɓo khwara ndi zu kat ade zu khama nga kwab biyo nge kha di zukaf lengleng biya waya kuma inkiɗ ude ndi kina waye in kiɗ ude ah wuɗe da zuwalcha wuɗe da sukwalcha kafe kwaɓo nga kwab biyo nga rayuwa biyo lengleng bi jzitsa wuɗe ndikina gliraka ndikinama ngik maerayu unvakara nga kwab suko kaf biyo nga kwab siyo magli biyo ghub ilgate ndikina ma nge kwab suko omo biya fa inghuɓu wahala allah toh wuɗa da kwarkha nga kwaɓ bi fitsa thirne ngiga saghira babaro atalu dubu guna ndikino dubu kululk na kuma da sugoka de gari shakaɗayye di shigako da sugwako khipiye da sugwokaka mighiye da sugoka ka thigule nda sugoleaka omo ghub ilgute zirarama ndi digal makaranta ma ina da dige wayo ma ndi sugo ndik waya ndikina amma nga kwab biyafa khir ir gabbaɗuja zik rayuwana ma an khuju wahala nde ndikina toh jzitsa nga vuka yajgila ma toh nde ɗigakha jzitsa musulme jzitse chritane gabbaɗeya nga kwaɓ nga rayuwa ɓi. Itama ndikina nga kwab biyo wuɗah <hesitation> wayo nkuɗe nda nɗe zugro sallah vuk warah uk klinga klina mit klileral nga zu kaf biyo fitsa thrna waya nga hankali lenleng vukar bi wuɗe nɗa kwarka <hesitation> diyena ndanguraka ndikina ngaka gath ud biya leng biya warr ina waya klina khikira da babuga kaf in tugh ghayar biya wuɗa da kwarka jzitsa kur larana ma nga kandamen biya ai toh wuɗe ndikina nga kwiɓ bi kwiɓo da sugoka kafe de zuka amma nga kwab biyo nga rayuwabi gaskiya dighana nda men ude rayuwibi gaskiya dighana nda men ude ndikina kun thirna ude agik kwaɓo sare toh nde digite ndigina daman sadako da sukoka kafe inna kafe thirgaka tigha witgha ndikina tugha witghe mare ina kafe damen kyuta inna kaf to daghen sedamen ja kwab zimen ina ai nga kwab kana nga <hesitation> nga tsitsa wuɗi bi jzita yuwafa nga ynu bi nga ban nga yun bi nga khuɓi yuwa se yu <hesitation> kwaba de sugwa bugwa jzita lida ya ndikina ma ɗari dhilɓe <hesitation> galen kitakul ma kwab da pulakha bidigit suwal yuwe mɓaɓi ndikina nga digil za zi sigaka nga siga nga dijal sigabi <hesitation> nde digal ka kasuwa ndikina ma se sukwa mɓiɓoma kaɓal. Da sukwar ndik zuwa ndikina kwaɓo nda sukwa jzitsa wuɗa faza ada giɗa za mbirt ndikine nga bi se sukoka ma mɓi giteni jzita. katakul na in in tuk shek khiya kitakulma se kwaɓa da sugwaka in kasuwa ngile ude bar kita kwa toh ude men sadekandikenem. ngik kovak vik sir ɓidij dimen sadeka ai toh tlima ude ndikina nga ziɗ kwaɓo ava li kwaɓe kam wa fila tar se njik kwaɓo dejgule vule jajgila in gata gatame se yajgilo man addu'we adilcine ma aɓu <hesitation> yajgila naka ilimiye naka kwaɓo naka ka ilimiya naka kwabo de mana ade kwakla in addu'wa nga kwaɓna biya nga rayuwa kwata kwata bi vukarkim gaskiya da kwagake da gaskiya gaskiya kofa innaka kofe ude daman da baka kafe nnika anma dabar <hesitation> da kwir tare kat nakh wa ko kwoɓ nakla da kwargake kafna toh fitha thina kuma dole dolena se gat kwaɓa na fa zik yuwe zik omowe zik sabulu we zik mbabo zik beto zik jzitsa wuɗa fa ndunda digal zir makaranta ma kwib takarda kwab dig zuwa kwab uniforme kwab kwiɓe kam gaskiya vakara vukaka seman kwaɓa inina na kanka. In kwaɓa ininan khwura naka kwaɓa jzitse invara kwaɓa di <hesitation> amma kwaɓana seda di <hesitation> da mankha vuk ki takul vaka kwara ngakha da digal vuka mana mana kwarwa karwa <hesitation> kiɗ ga kwaɓa vuka thirna ude <hesitation> ful yurna khanya <hesitation> ɗul biya kwarabiya khanya <hesitation> ɗul biya kwarabiya thirna nɗula nda yiɗga kha kwaɓoma ndi diɗ ndiɗ yajgila vukakla ai nda mbuladu kwabo kha seda kiɗ gakha vuk khwarana toh domina da vuk zi zara inna <hesitation> ada naka digal makaranta kiɗga vuk makaranta kiɗga kha vuk <hesitation> ina khwurana to da digakha daman kwaɓ zikan ma fa jzitsa mugha nɗikina ma da <hesitation> ɗi gacha ai anna ude mina khuɓu guze ghwar biyo khuɓu khuze lara <hesitation> dige thirna ude vuka dughab nake dughwa ina kwaɓo man iskenci tar khwar bi yan bi vuka khuɓu guze khwarbi vuka min a chachi khwarbi amma da ɗigaka mugha da ɗula da mbulandu kwaɓa kha ɗigacha mugha men subha amarya da men ina ah kwara yan ai daghan kuma se ziya kwab za man ina nga kwab biya ai nga ina bi daghen ina. Toh dule ude nde menleshi kan ngi. nkigga kwaɓa kha khanye jzita khanya mekyeu ghware ina anmo ghwara nda adiɗ dir yajgila vukakhafa nde ngiɗ gakha kwaɓo icha thirno hanya to khwarba ndikina naka kiɗga kwaɓara vuk kha ɗul mekyau